พอดีมีเรื่องจำเป็นต้องใซ้เงินด่วนครับ พอดีอยากสิปิดบัญชี เพื่อสิไปเปิดอีกบัญชีหนึ่งประมาณนั่นล่ะครับ

เอ่อ พอดีจำนวนเงินที่ถือมามันหลายครับกรุณานับจำนวนเงินให้ผมใหม่ได้บ่ ผมกะบ่มั่นใจคือกันว่าผมหยิบมากะจำนวนที่ผมต้องการฝากบ่ครับ

ซ่อยได้หลายเลยครับ เพราะว่ามันเฮ็ดให้ข้อยซ่อยจักข้อมูลการซ่อยเงินของเจ้าของได้ดีอยู่

มันเฮ็ดให้กังวลเรื่องการเงิน ระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาเห็นจำนวนเงินที่เฮาเฮากับจำนวนเงินที่เฮามีครับมันเฮาเฮ็ดให้เฮาคิดหลายขึ้น

การจ่ายผ่านแอปมันกะสะดวกแล้วกะเร็วกว่าครับ เพราะมันจ่ายอยู่ไสกะได้ แต่ถ้าไปตู้ ATM กะต้องไปลุ้นว่าพื้นที่นั้นนั้นสิมีตู้ ATM บ่นั่นล่ะครับ

ควรให้ความสำคัญมากมากเลยครับ เพราะว่าข้อมูลส่วนโตของผู้โตงานนี่บ่เป็นสิ่งที่สามารถเปิดสู่สาธารณะได้เลยครับ ถ้าเป็นไปได้

ก็บ่โดนเดะครับกะ กะเวลาสักพักเพราะว่ากะบ่ได้กะมีพื้นฐานการกะแอปพลิเคชันอยู่ครับ

หน้าแรกมันโหลดโดนโพด แค่นั้นเลย เพราะว่าเฮ็ดให้แม่ค้าเขาท่า

ก็น่าสิเป็นฟังก์ชันสแกนจ่ายนั่นล่ะครับ สะดวกดี บ่ต้องพิมพ์โตเลขให้มันยาก

ซ่วงนี้ ซุมื้อนี้ข้อยว่ามันซ่วงเบิ่งง่ายอยู่เดะครับ แต่แค่บาง บางหม้องมันอาจสิเข้าถึงยากไปหน่อย เข้าหลายขั้นตอนไปหน่อยก็อาจสิเฮ็ดให้มันเข้า ลดขั้นตอนการเข้าถึงนิดหนึ่งครับ เพื่อให้เข้าสู่หน้าที่ลูกค้าต้องการ

น่าสิเป็นฟีเจอร์ อ่า จ่ายบิลครับ ปกติ บ่ค่อยได้ใช้ช่องทางนั้นกะจ่ายโดยตรงตามสำนักงานเลยครับ

หากปรับปรุงได้อย่างหนึ่งกะอยากให้ปรับปรุงการ เข้าถึงให้บ่ซับซ้อนครับ

อือ กะมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ว่าถ้าถามจริงจริงกะสบายใจอยู่ เพราะว่ากะมีการป้องกันได้ดีระดับหนึ่งอยู่ครับ

อือ ขั้นตอนแรกอาจติดต่อ call center ครับ ให้เขาดำเนินการให้ บ่ซั้นกะถ้าแก้ปัญหาตัวเองได้กะกดตรงลืมรหัส แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนำให้ครับ

เอ่อ ไอคอนในปัจจุบันกะโอเคนะครับ แยกแยะออกได้ดีครับว่าเป็นเจ้าใดเจ้าใดแล้วกะกะ อ่า อันใดเป็นหลักครับ

ผมคิดว่าปลอดภัยกว่าการพกเงินสดครับ ที่แน่แน่กะคือเงินมันกะยังอยู่ในหั้นครับ บ่ได้หลุดปลิวไปไส ถ้าพกเงินสดอาจสิกะลักกะได้ครับ

อือ บ่ค่อยจำเป็นเด้อครับภาษาไทยกะโอเคแล้วครับกับภาษาอื่นอื่นตามสัญชาติอันนั้นกะพอพอดีแล้วล่ะครับ บ่ได้จำเป็นปานนั้น

อือ เคยครับจ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตญ้อนจ่ายซ้า

อือ ควรมีเลยครับ เพราะว่าบางเทื่อแอปธนาคารมันอาจจะซ้าเกิน แล้วเฮ็ดให้ในการใช้จ่ายมันเชื่องช้าไปนำครับ ซัวะ ซึ่งมันมีผลต่อการใช้งาน

ก็เลิกใซ้งานช่วงที่แอปธนาคารมีปัญหาครับ ก็ไปหลีกเลี่ยงการใซ้งานช่วงนั้นครับ เพื่อบ่ให้เกิดปัญหา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

อือ จากมุมมองกะสิอาจสิเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อทำนองนั้นล่ะครับเท่าที่เห็นการตามข่าวซุมื้อนี้

ก็ค่อนข้างพึงพอใจเลยครับ เพราะว่าแอปธนาคารกะเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้การกะชีวิตประจำวันนั้นสะดวก ในการจับจ่ายกะสอย

มีครับ เพราะว่าจำเป็นต้องใซ้ในการชำระล่วงหน้า เพราะว่าถ้าให้ใซ้ตอนนี้อาจสิบ่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

อือ บ่มีบัตรเดบิตครับ เพราะว่าบ่ บ่ บ่รู้มันคืออิหยังพร้อม

ซุมื้อนี้ข้อยใซ้เป็นของกสิกร เป็น Titanuim ของกสิกร เพราะว่ามักแคชแบ็ก

เงินบ่พอใซ้ครับ นี่ล่ะคือเหตุผลหลักหลักที่ข้อยเลือกใซ้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตจ่าย

ทุกวันนี้มันสะดวกขึ้นนะครับ บ่จำเป็นต้องถือบัตรไปกะได้ กะผ่านแอปธนาคารได้เลย แล้วกะที่บ่ค่อยกะบัตรกะเพราะว่ามันขี้คร้านจกครับ ขี้คร้านจกออกมาจากกระเป๋า

ถ้าหมายถึงบัตร ATM เนี่ยผมว่าบ่ค่อยจำเป็นเท่าใด ซุมื้อเขากะจ่ายผ่านแอปธนาคารได้ แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตกะถือว่าจำเป็นอยู่ กะกะเหลือในชีวิตประจำวันได้หลายอยู่

ส่วนมากสิเป็นปั๊มน้ำมันบ่ซั้นกะเป็นห้าง เพราะว่ามันได้สิทธิพิเศษบางอย่างจากบัตรนั้นนั้น

ถ้าซื้อของออนไลน์ข้อยบ่ค่อยใซ้บัตร ส่วนมากสิเป็นจ่ายผ่านแอปธนาคารเอาครับ เพราะว่ามันสะดวกกว่า บ่อยากผูกหลายใบกลัวมันหักอัตโนมัติพร้อม

อ่อ ถ้าเป็นไปตามท้องตลาดทั่วไปพกเงินสดสะดวกกว่าครับ แต่ถ้าแบบไปห้างไปหยังจั่งเซี้ยะ ผมว่าบัตรสะดวกกว่า

การใซ้จ่ายต่างต่างบ่แม่นว่าสิผ่านช่องทางการใด ผมว่าก็มี ต้องควรมีความปลอดภัยสำหรับเพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรมจากบุคคลที่บ่พึงประสงค์ครับ

อันนี้ผมบ่เคยใซ้ครับ ให้คำตอบในส่วนของการใซ้บัตรเดบิตบ่ได้ครับ ผมบ่ บ่เคยใซ้

บ่ได้พกดอกครับเพราะว่าส่วนมากก็จ่ายผ่านแอปธนาคารเอานี่ล่ะ บัตรเครดงเครดิตนี่บ่ค่อยได้ซ่งได้ใซ้หรอก

จ่ายผ่านมือถือนี่ล่ะครับ สะดวกสุดแล้ว ขี้คร้านหยิบบัตรออกมาจากกระเป๋า

เอ่อ ติดต่อธนาคารครับ เบื้องต้นขอเฮ็ดบัตรใหม่ว่า ครับ เพราะว่าถ้าเสียไปแล้วกะคือเสียครับ

ข้อยคึดว่ามีคึดเด้อครับเพราะว่าคนส่วนหลายคึดคึดบัตรเครดิตล่ะครับในการจับจ่ายคึดสอยเพื่อให้ชีวิตคึดงานง่ายขึ้น

อ๋อ ถ้าคนรุ่นใหม่ซุมื้อล่ะเขาแฮ่งมักพกบัตรเครดิตกันเลยครับ เพราะมันสะดวก มันรูดปื๊ดรูดปื๊ดเลยครับ

อือ ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจสิบ่ค่อยได้ใซ้หรือเปล่า ข้อยใซ้บ่รู้คือกันเพราะข้อยใซ้บ่ได้เป็นคนยุคก่อน

อันนี้ข้อยกะบ่ทราบคือกันเด้อว่ามีบ่ เพราะว่าข้อยกะบ่รู้จักบัตรเดบิตมันคือจั่งใด

ในส่วนนี้ข้อยกะสิบ่ค่อยแนะนำดอกครับ เพราะว่าในครอบครัวผมคิดว่ามันยังควบคุมเงินที่เจ้าของกะบ่ทันได้

ข้อยคิดว่าบัตรเครดิตครับ ส่วนบัตรเดบิตนี่ผมบ่เคยใซ้ ผมใซ้เลย บัตรเครดิตนี่ล่ะครับ ดีกว่าบัตรเดบิต

อือ อันนี้นึกบ่ออกเลยครับให้คำตอบบ่ได้อีหลีว่าอยากให้มีอิหยังเพิ่ม เพราะว่าที่มีอยู่กะ กะ ก็ครอบคลุมแล้วนะครับคิดว่า

ถ้าเป็นราคาแพง แต่ว่าบ่เกินความสามารถกะสิจ่ายผ่านแอปธนาคาร แต่ถ้าเป็นแบบคิดแล้วว่าต้องผ่อนกะสิจ่ายผ่านบัตรเครดิต

บอกเลยว่าบ่เลย ใซ้บัตรนี่ล่ะใซ้ผลาญเงินคักคักเลย ข้อยนี่ ยอมรับบ่ได้

อือ เหมาะกับคนที่อยากผ่อนของมาใซ้ก่อน หรืออยากได้รับพิด สิทธิพิเศษบางอย่าง เพื่อสิเอาไปเที่ยว หรือเอาไปแลกของกำนันต่างต่างนั่นล่ะครับ

อันนี้ข้อยกะบ่ทราบ เพราะว่าข้อยบ่เคยกะบัตรเดบิตมาก่อน ซึ่งให้คำตอบบ่ได้

อืม ถ้าเป็นเรื่องเงินนี่ผมบ่ให้ยืมเลยอะ ถ้าบ่ ถ้าบ่เห็นว่าจำเป็น ถ้าบ่แม่นแบบ คนที่ข้อยไว้ใจอีหลี

ถ้าเป็นหมู่นี่บ่ให้ยืมแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปบ่ว่ะ เฮาบ่รู้ว่าเขาไปเฮ็ดหยังอีหลีแท้แท้

อืม อนาคตก็คิดว่ายังจำเป็นอยู่นะ ถ้าทันได้มีระบบแบบเป็นดิจิทัล ผ่านออนไลน์ได้แบบรวดเร็วกว่านี้

อันนี้เรื่องบัตรเดบิตข้อยกะบ่ทราบคือกันครับ ว่ามันคือบัตรอิหยังให้คำตอบบ่ได้

กะบ่ได้รู้สึกว่าจ่ายหลายขึ้นเนาะครับเพราะส่วนมากถ้าสิจ่ายกะขึ้นอยู่กับกะคือเก่าเขาสิจ่ายหรือบ่จ่ายในช่วงนั้นนั้นล่ะ

ก็อาจสิการเป็นเช็กประวัติตามสเตตเมนต์ย้อนกลับบ่ซั้นก็เฮ็ดบันทึกรายรับรายจ่ายช่วงช่วงนั้นครับกะสิรู้ว่าเจ้าของกะจ่ายจั่งใด

อือ ถ้าสำหรับผมบ่ค่อยจำเป็นครับ เพราะว่าใบเดียวกะพอแล้ว ที่เหลือกะขึ้นอยู่กับการจัดสรรจัดการของเจ้าของแล้วครับ

อันนี้ผมก็บ่ทราบคือกันนะครับว่าจำเป็นบ่ผมบ่มีบัตรเดบิต

อือ ความเสี่ยงกะคืออาจสิหักห้ามใจเจ้าของบ่ได้ กับอาจกะบ่กะระบบมันอาจสิหักเงินไปโดยที่กะบ่รู้กะกะได้ นี่กะคือความเสี่ยง

ข้อยเว้าว่ามีส่วนครับ แต่ว่ากะสิเป็นหนี้ง่ายขึ้นบ่ง่ายขึ้นกะขึ้นอยู่ที่ใจคนคือเก่านั่นล่ะครับ

อือ เลือกเฮ็ดธนาคารที่มีรายการเงินเข้าตามรอบเดือนซุเดือนครับ เพราะผมคิดว่ามันเฮ็ดให้ อ่า ธนาคารรู้สเตตเมนต์ของเฮานำครับ

อืม ใซ้เครดิตครับ เพราะผมบ่รู้คำว่าบัตรเดบิตคืออิหยัง ให้คำตอบได้ส่ำนี้

ข้อดีที่สุดของการมีบัตรเครดิตกะคือสามารถขยับขยายในส่วนที่ ที่กะบ่ทันได้มีได้ กับสามารถมีในสิทธิประโยชน์ที่อาจสิเข้าบ่ถึงในบางช่วง

ถามว่าสำคัญบ่ มันกะสำคัญ เพราะว่ากะกะสิได้รู้ว่ากะควรกะจ่ายประมาณเท่าใดที่กะไหวส่ำใดพร้อม คิดว่านะ

ในส่วนนี้ผมได้เป็นบัตรที่บ่ได้เสียค่าธรรมเนียมรายปี กะเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่โอเคแล้วครับ เพราะว่า กะ มันดีแล้ว

อือ ผมกะว่าบ่ได้เป็นข้อจำกัดปานนั้นครับ ซุ เว้าว่ากะยังมีแอปธนาคารนี่จ่ายปกติกะยังได้ครับ แค่บัตรเครดิตแค่เป็นกะกะซื่อซื่อ

อันนี้ผมกะบ่ทราบคือกันเด้อครับว่าบัตรเดบิตมันคือแบบใด กะคงสิเหมาะล่ะครับคิดว่า

อันนี้ผมให้คำตอบบ่ได้ครับ เพราะผมบ่รู้จักคำว่าบัตรเดบิตมันคืออิหยัง

อือ ถ้าสำหรับผมบ่ค่อยยุ่งยาก ถ้าสมัครตามแอปธนาคารนั้นนั้นที่เจ้าของมี แต่ถ้าแบบไปต่างธนาคาร หรือบ่มีนี่ผมกะบ่รู้ว่าสิยากบ่ บ่เคย

อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ เพราะข้อยกะบ่รู้คือกันว่ามันสมัครจั่งใด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

ผมคิดว่าเหมาะนะครับ เหมาะกับคนที่สามารถดูแลเงินเจ้าของได้ดีพร้อมครับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาเข้าถึงสิ่งต่างต่างได้ง่ายขึ้น

อือ กะสิติดต่อธนาคารล่ะครับ ให้เขาแนะนำว่าควรดำเนินการจั่งใดต่อ ต่ออายุจั่งใด หรือทำตามขั้นตอนแบบใด

อือ ในส่วนนี้บ่เคยมีปัญหานะครับ อ่า บ่มีบ่เคยมีปัญหา

อือ บ่เคยครับแต่ส่วนมากโทรไปสอบถามข้อมูลมากกว่าครับ ว่าสิสามารถแก้ไขข้อมูลของเจ้าของได้จั่งใดแหน่ซึ่งบริการกะให้บริการได้ดีเดะครับ

ข้อยทำใจครับ ได้แต่ทำใจเลย เพราะว่าอาจสิ เพราะว่าส่วนมากกะบ่ค่อยพกเงินสด

ถ้าสะดวกอีหลีถ้ามันจบในการโทรคุยโทรศัพท์แล้วกะจบนี่กะคือโทรศัพท์นี่ล่ะครับสะดวกกว่า แต่ถ้าเป็นธนาคารกะสิสะดวกกะคือมันดำเนินการแล้วธนาคารไปดำเนินการหลังบ้านต่อเลย

อือ ขั้นตอนแรกครับ กะอาจสิแจ้ง call center ผ่านโทรศัพท์ก่อนนี่ล่ะครับ เพื่อให้เขารับทราบข้อมูลแล้วกะให้เขา อ่า ระงับธุรกรรมไว้ก่อน แล้วกะจั่งไปติดต่อธนาคารให้ดำเนินการจั่งใดต่อนั้นล่ะครับ

อันนี้บ่ค่อยได้ไปธนาคาร กะอาจสิให้คำตอบบ่ได้ ซึ่งคิดว่ากะควรสิแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถวนั้นล่ะครับ

อันนี้ผมกะบ่ทราบคือกันครับว่ามันเป็นจั่งใด ก็ ปกติธนาคารกะให้บริการดีอยู่แล้วครับ

อืม กะมีระดับหนึ่งครับ ซึ่งมันกะโอเคระดับหนึ่ง แต่กะบ่ได้แบบ ถึงขั้นดีมากมายครับ เพราะว่ามันกะแจ้งชัดเจนดีอยู่ครับ

เอ๋า ไปธนาคารกะต้องกะภาษากลางนี่ล่ะครับให้ไปเว้าอีสานใส่เขาห่าเขาฟังบ่รู้เรื่อง สิเป็นจั่งใดล่ะครับ

อือ กะอย่างเช่นกะคือสามารถส่งข้อมูลได้เร็ว สะดวก ติดต่อได้ง่าย แล้วก็สามารถทำได้เลย บ่ต้องท่าสายโทรศัพท์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

อืม ข้อเสียหลักหลักคือ คือบ่มีเวลาไปนั่นล่ะครับ กะคือข้อเสียหลักหลัก เพราะว่าปกติธนาคารสิเปิดให้ทำการคือตามเวลาราชการเลยครับ เอาว่าซึ่งเวลาเสาร์อาทิตย์นี่คือเป็นวันหยุดของพนักงานอาจสิบ่สะดวกครับ

อันนี้ผมกะบ่รู้คือกันนะครับ ผมบ่ค่อยมีปัญหากับธนาคารเท่าใด กะเลยบ่ทราบว่ามันสิมีกระทบกับความสัมพันธ์บ่

ก็เว้าอีสาน หรือเว้าภาษากลางกะบ่ได้ติดอิหยังนะครับ แล้วแต่ทาง call center เขาสะดวกเลย

ก็ มีความพึงพอใจกะระดับนึงครับ แต่ว่า เว้าอี ภาษาหยังกะเว้าได้กะนั่นล่ะครับว่าแต่เขาสะดวกที่สิเว้า

อือ ส่วนมากกะน่าสิเป็นการกะแอปของธนาคารบางช่วงล่ะครับ ที่มันมักเกิดปัญหาระหว่างการกะงาน

อือ อันนี้กะให้คำตอบบ่ได้เด้อครับ ส่วนมากบ่ค่อยพ้อปัญหาอิหยัง ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของแอปธนาคารครับ มันกะ

เอ่อ น่าสิดีกว่าครับ เพราะว่าเขามีข้อมูลที่คอยซัปพอร์ตตัวเฮาได้หลายกว่าที่สิโทรผ่าน อ่า call center ครับ

คนรุ่นใหม่กะอาจสิเป็น call center บ่ซั้นกะผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนครับ แล้ว แล้วค่อยค่อยไปธนาคาร เพราะว่าเขาสะดวกแบบนั้นกันซะส่วนหลายครับ

สำหรับคนมีอายุหลายกะส่วนมากกะสิไปที่ธนาคารล่ะครับ เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นช่องทางที่เคลียร์ที่สุด

ก็รู้สึกดีโล่งใจครับ เพราะว่ากะในช่วงที่มีปัญหาถ้ามันแก้ได้ไผกะโล่งใจไปกะล่ะครับ

กะ กะสิเป็นเกณฑ์เรื่องความเร็ว ความสะดวกสบายในการกะงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ประมาณนั่นล่ะ

ควรสิมีความใจเย็นแล้วกะรับฟังปัญหาได้ดี เข้าใจสิ่งที่กะสิต้องการครับ เพราะว่าสิ่งที่สำคัญถ้าสื่อ ถ้าบ่เข้าใจสิ่งที่กะต้องการกะสิบ่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ครับ

ควรมีเด้อครับ ควรมีแบบ เป็นประชาสัมพันธ์พร้อมครับ เพื่อให้ผู้เฒ่าได้เข้าใจแล้วกะ มากขึ้น ครับ ประมาณนั้นนะครับ ส่วนมากสิเป็นประมาณนั้น

อืม ข้อยกะรู้สึกมีความพึงพอใจระดับหนึ่ง เพราะว่าก็แจ้งปัญหาละเอียดดีอยู่

พอดีติดต่อเรื่อง call center มีกิริยาบ่สุภาพในการพูดจาครับ พอดีให้คำตอบที่ผมต้องการบ่ได้ผมขอมาแจ้งให้ทราบ พนักงานรายนี้รายนี้เด้อครับ จากที่เรียนสายไป

เอ่อ เจ้าอธิบายเรื่องเบี้ยประกันให้ข้อยฟังแหน่ ข้อยกะบ่รู้ว่าเบี้ยประกันมันคืออิหยังแหม อธิบายให้ข้อยฟังแหน่

โอ้ ธนาคารมื้อนี้พนักงานคือสุภาพกันคักแท้วะ เหมือนสิต้องมาใซ้บริการกับพนักงานคนนี้แล้วล่ะ

กะต้องถือท่าตั่วเนาะ ข้อยกะมีเรื่องราวที่ต้องติดต่อคือกันกะสิถือท่าไว้ก่อนนี่ล่ะ ถ้ามันกะหลายแล้วสิว่างนี่ล่ะ

โอ๊ยเนาะ จักแม่นฟ้าวขึ้นคัก คนกะคักหลายหลายอยู่ โอ้ ท่ารถป้ายหน้ากะได้ หลายโพดคนขึ้นน่ะ

จากภาพด้านบนเด้อ ข้อยคิดว่า อ่า TikTok นี่มีคนใซ้หลายระดับหนึ่ง แต่ถ้าแบบว่าหลายสุดน่าสิเป็น IG นะครับ น่าสิฮิตตามพวกวัยรุ่น

เอ้อ มื้อก่อนเกี่ยวกับ เอ่อ คนพากย์ อ่า Superman นี่เป็นดาราเด้อ ซึ่งแบบ พากย์ได้แบบ โอ๊ย บ่ม่วนคัก

แม่ยาย เจ้าเอาผ้าไหมผืนนี้ไปเฮ็ดหยังเกาะ เอามาให้ข้อยเบิ่งแหน่ มันคืองามแท้